Raha kôragny <hesitation> nenah ny fampiasaiko dia a <hesitation> tongolo gasy a, dia a <hesitation> sakaribo. Azony ireo manko a <hesitation> misy otrikaina sady mampatsiro ny nahandro.